Chasen ni nthꞌi la thunaa titse tunaa tunua tunaa thusan tunaa thuxre tuna na te na tsenga na thixre la tuna chuka tuna uchuka thi chuka najni la o chuka ga xra chuka la xraa la tsanajni la kuajilote ela thixin tuna thji tuna tuna thusan ndaxra la thusan ndaxra la katse yaa thi la ndaxra la ka katse la tanajni la ciruela roja <hesitation> cha' an chan' nixin nchii tenga na chuthi jan, chuthi gatho, chuthi catse jna jan yii ya tuna chasen ni.